"في وقت فراغي بقضيه اني بتكلم مع الناس بنزل اشوف صحابي بنزا اتمشى بشرب عصير قصب و <hesitation> بتعامل مع اي شخص بتعامل مع الناس دي بالنسبالي حاجة مهمة وحاجة كويسة جدا ويتحسن من نفسيتي وبتديني دفعة للمستقبل"